No kutaka ye'a aceite lonta nakei niyaxhi, uu uu oni ni yokoyo, en tavaxhi naino nix <hesitation> no'a na nalenani takalan xhitenonka kaya iin liyel loja hí aciti uno dos tres, este aciti lon nani patrona yena takaiya'á etoka ini xu taka naka aceite takai.